Men haftasiga to'rt-besh marta do'stim bilan restoranda ovqatlanaman. Mening eng yoqimli restoranlarim, bu Akbar oshi, Vanilla va Sum hisoblanadi. Men u yerlarga eng ko'p tashrif buyuraman.